زه کولای سم خوندور مکروني د پنځو شیانو څخه پاخه کړم. دغه پنځه اجناس عبارت دي له مکرونیو، اوږي، رومیان، ګشنیز او شنه مرچک. د دغه موادو څخه پاخه سوي خواړه ډېر مزه داره وي او په ډېره اساني سره چمتو کیدای سي. دغه خواړه خوندور او صحتمنده هم وي.